Li scali sunnu stigghi di diversu materiali ca pò essiri di lignu, ferru o alluminiu, ca servinu pi permettiri a na pirsuna di junciri ad autizzi unni senza scala è impossibili arrivari. Li scali ponnu essiri nicareddi, di cincuanta centimetri finu a chiddi chiù granni ca juncinu finu a dui metri. Ni li urtimi anni foru macari fatti li scali ca si grapinu e juncinu finu a cincu metri.